formaður Læknafélags Reykjavíkur segir ekki víst að sjúklingar sérgreinalækna verði sjúkratryggðir eftir áramót heilbrigðisráðherra ætlar að una dómi Héraðsdóms um að óheimilt hafi verið að hafna umsókn sérgreinalækna að rammasamningi Sjúkratrygginga samgönguáætlun er íbúum á Suðurnesjum vonbrigði segir framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á svæðinu ekki eigi að ljúka við tvöföldun Reykjanesbrautar fyrr en eftir fimmtán ár múslimar í Kína segja stjórnvöld vista börn í sérstökum

þar sem þau mega hvorki iðka trú sína né tala móðurmál sitt þessu vísa yfirvöld í Kína á bug og segjast vera að vernda landsmenn fyrir hryðjuverkum símar og önnur snjalltæki gætu á næstu árum leyst hefðbundið reiðufé debet og kreditkort af hólmi seðlabankinn skoðar nú kosti og galla þess að gefa út

til að bregðast við hraðri tækniþróun á tíu árum hefur íbúum Bifrastar snarfækkað um leið og hlutfall fjarnema hefur hækkað rektor segir það undir nemendum komið hvort dag einn verði aðeins boðið upp á fjarnám við skólann

gott kvöld heilbrigðisráðherra ætlar að una dómi héraðsdóms um að ekki megi hafna umsókn sérgreinalækna að rammasamningi sjúkratrygginga formaður

óttast að sérfræðiþjónusta hér á landi fari í hnút um áramótin fari ríkið ekki að huga að samningum í vikunni komst Héraðsdómur Reykjavíkur að þeirri niðurstöðu að ráðherra hafi brotið lög með fyrirmælum um að hafna sérfræðingi í háls nef og eyrnalækningum um aðild að rammasamningnum dómurinn felldi því ákvörðun Sjúkratrygginga Íslands

um að hafna umsókn læknisins að samningsaðild þrjú hafa gegnt ráðherraembættinu síðan málið hófst formaður læknafélags Reykjavíkur fagnar því að ráðherra ætli ekki að áfrýja málinu það er mjög mikilvægt að átta sig á því að sérfræðiþjónustan er mjög mikilvægur hluti af íslenska opinbera heilbrigðiskerfinu og ég hugsa ekki þá hugsun til enda ef þessi þjónusta muni öll fari í hnút um áramótin

samningar eru að renna út heilbrigðisráðherra segir að dómurinn sé vel ígrundaður og muni hjálpa við næstu skref í samningum við sérgreinalækna hún segir að sautján læknum hafi verið vísað frá rammasamningnum taka þurfi afstöðu til hvers og eins en mér skilst að málin séu nákvæmlega sambærileg þannig í raun og veru megi segja að niðurstaða dómsins gildi

öll hin málin líka Svandís hefur ekki yfirsýn yfir heildarkostnað ríkissjóðs vegna þessa framúrkeyrslan var orðin

á háar upphæðir í samningunum sem framundan eru verðum við að gæta þess að sú staða komi ekki upp aftur en mér er ekki ljóst hver verður kostnaður ríkissjóðs af því að þessi dómur fór eins og hann fór það getur ekki verið þannig um ókomna tíð að það sé enginn ventill í samningnum til

taka ákvörðun um það að það sé eitthvert hámark á útflæði úr ríkissjóði það er eitthvað sem við þurfum að gera Svandís hefur boðað sérgreinalækna fulltrúa frá Landspítalanum og heilsugæslunni á fund

Þórarinn segir að það sé ekki mikill tími til stefnu til að ná samningum við sérgreinalækna áður en þeir renna út um áramótin eins og staðan er í dag er óljóst hvort að þessir sjúklingahópur er sjúkratryggður eftir áramótin ég vil frekar hvetja heilbrigðisráðherra til að hætta að tala heilbrigðiskerfið okkar niður og koma með okkur í þá vinnu að byggja þetta kerfi upp semja og horfa til framtíðar samgönguáætlun er vonbrigði segir framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum varaformaður samgöngunefndar Alþingis segir samgönguáætlun gefa falskar vonir um dýrar framkvæmdir eftir fimm til fimmtán ár hundrað og sextíu milljörðum verður varið til nýframkvæmda og viðhalds vega og samgöngumannvirkja á næstu fimm árum samgönguráðherra kynnti í gær lauslega samgönguáætlun til næstu fimmtán ára

sem okkur snýr þá er samgönguáætlun nokkur vonbrigði það á ekki að ljúka við tvöföldun á Reykjanesbrautinni fyrr en tvö þúsund þrjátíu og þrjú og í því samhengi er kannski rétt að nefna það að nýskráning á

þannig að þetta bann verður búið að vera í gildi í þrjú ár ef fer fram sem horfir við erum líka að sjá

að gera ráð fyrir því að það verði tíu milljónir farþega sem fari um Keflavíkurflugvöll á þessu ári árið tvö þúsund þrjátíu og þrjú er gert ráð fyrir verði átján milljónir farþega hvernig á að koma þessu fólki til og frá þetta snýr ekki eingöngu að íbúum á þessu svæðis heldur er þetta bara öryggi allra

sem fara hérna um Reykjanesbrautina Berglind segir að umferðarteppur myndist oft á brautinni Reykjanesbrautin sem fer í gegnum Reykjanesbæ sker hann í tvennt

þar eru ekki mislæg

er búið að setja hringtorg en það kom í kjölfarið á dauðaslysum og okkur finnst þetta einfaldlega of hátt verð að greiða samgönguráðherra sagði í fréttum RÚV í gær að flýta mætti einstökum framkvæmdum á samgönguáætlun með því að taka upp gjaldtöku fólk er að sækja vinnu og skóla

taka þessar stóru fjárfreku framkvæmdir út fyrir sviga fjármagna þær með gjaldtöku

síðan að jafna þeirri gjaldtöku á landsmenn þannig megi stíga stærri skref í vegaframkvæmdum

samgönguáætlunin er til fimmtán ára og er skipt niður í þrjú tímabil hún er mjög afturþung þessi áætlun eins og hún lítur

mér finnst engar forsendur vera fyrir því sem reiknað með á tímabili tvö og þrjú sem er

eftir fimm til tíu ár og tíu til fimmtán ár þar er gert ráð fyrir verulegri aukningu

ég sé ekki neinar væntingar í ríkisfjármálum sem geta stutt við þá áætlun þannig að það er líka ljóst að það er verið að sýna á einhver spil

nema til komi eitthvað alveg sérstakt og nýtt karlmanni var í dag bjargað úr flaki ferju sem hvolfdi á Viktoríuvatni í Tansaníu á fimmtudag hann hafðist við í loftrými í flakinu yfirvöld í Tansaníu hafa staðfest að hið minnsta tvö hundruð og sjö hafi farist þegar ferjan sökk á fjölfarinni siglingaleið á vatni í nágrenni stærstu borgar landsins

fjölda farþega er þó enn saknað en talið er að um fjögur hundruð hafi verið um borð í ferjunni sem er ætluð fyrir hundrað farþega forseti Tansaníu hefur fyrirskipað handtöku á öllum þeim sem komu að rekstri ferjunnar stjórnvöld í Kína eru sökuð um að reyna með skipulögðum hætti að svipta nýjar kynslóðir

múslima í landinu tungumáli þeirra og menningu með því að vista börn á lokuðum

endurmenntunarheimilum yfirvöld vísa þessu á bug og segjast vera að vernda landsmenn fyrir hryðjuverkaógn heiti þessa leikskóla í kínversku borginni Hotan úleggst á íslensku sem vinsemd þar eru meðal annarra vistuð fjögur systkini á aldrinum átta til þriggja ára ólíkt flestum öðrum leikskólum er foreldrum barnanna hins vegar ekki hleypt inn á skólalóðina börnin fjögur hafa búið á barnaheimilinu síðan þau voru tekin af foreldrum sínum fyrir nokkrum mánuðum foreldrarnir eru saga þessarar fjölskyldu er ekki einsdæmi í nýlegri skýrslu Sameinuðu þjóðanna kemur fram að hið minnsta milljón Uighur múslimar hafast við í svokölluðum endurmenntunarbúðum á vegum stjórnvalda

af tyrkneskum uppruna en flestir þeirra búa í héraðinu í Kína langflestir þeirra eru múslimar og tala tungumálið niðurstöður rannsóknarblaðamanna

fréttastofunnar eru að stjórnvöld í Kína séu með skipulögðum aðgerðum að ræna komandi kynslóðir

múslima tungumáli sínu og menningu áform séu um að reisa enn fleiri barnaheimili þar sem lögð verður aðal áhersla á að kenna öllum börnum mandarín sem er opinbert tungumál

í Kína stjórnvöld í Kína vísa öllum ásökunum um harðræði og ómanneskjulega stefnu á bug

Kína eftir að hafa gagnrýnt stjórnvöld í ræðu og riti hann hefur ekki heyrt í börnum sínum fimm frá því að hann var gerður brottrækur úr landinu fyrir fimm árum

þau hafa verið vistuð á ríkisreknu barnaheimili undanfarin ár eftir því sem hann kemst næst tíu ár eru síðan eitt umfangsmesta efnahagsbrotamál í íslenskri réttarsögu hófst þegar Kaupþing tilkynnti um kaup Al

á hlut í bankanum saksóknari í málinu segir það hafa komið á óvart hve ósvífin brotin voru þann tuttugasta og annan september tvö þúsund og átta

kom tilkynning frá Kaupþingi um að einn af valdamestu mönnum

hefði keypt ríflega fimm prósenta hlut í Kaupþingi fyrir tuttugu og fimm milljarða króna

styrki bankann það er ljóst að það er óraunhæft fyrir okkur að sækja mikið meira fjármagn til íslenskra fjárfesta bankinn er orðinn það stór og ef við ætlum að halda áfram að vaxa á alþjóðlegum markaði þá verðum við að ná í alþjóðlega fjárfesta

reyndust

Kaupþing hafði lánað á laun fyrir kaupunum til að gefa til kynna betri stöðu bankans en raunin var málið kemur tiltölulega snemma upp við byrjum því strax árið tvö þúsund og níu það er númer tólf í röðinni ef ég man rétt það var svona nokkuð ljóst snemma

var tekist á um það fyrir dómi þá var sú atburðarrás sem tiltölulega snemma varð sú sem reyndin varð sérstakt mál og miklir hagsmunir og það þurfti að leita mjög víða það þurfti að yfirheyra menn erlendis og fá upplýsingar jú þetta tók sinn tíma og með alls kyns flækjum og fléttum en þetta tók langan tíma eins og með mörg þessara mála þá kom

og skipulögð brotin voru málið var rannsakað í þrjú ár og ákærði sérstakur saksóknari fjóra fyrrverandi stjórnendur og hluthafa Kaupþings Hreiðar Má Sigurðsson forstjóra Kaupþings Sigurð Einarsson stjórnarformann bankans Ólaf Ólafsson einn aðaleiganda Kaupþings og Magnús Guðmundsson forstjóra Kaupþings í Lúxemborg það var mikil mikil athygli á málinu mikil fjölmiðlaumfjöllun

sem að jú gerði það að verkum að þetta tók á og ég held það taki nú á alla sem koma að svona stóru máli fyrir dómi dómara verjendur og sækjendur og það var svo tvö þúsund og fimmtán sem Hæstiréttur sakfelldi alla ákærðu í málinu

Hreiðar Már fékk fimm og hálfs árs fangelsisdóm Sigurður fjögurra ára og Ólafur og Magnús

björn segir margt hafa komið sér á óvart við málið en eitt

upp úr ja bara hvað þetta var ósvífið brot

þetta var tilkynnt á sínum tíma Hæstiréttur kvað nú upp

um það að þetta hefði verið mjög einbeittur brotavilji og sagði jafnframt að þarna hefðu brotamenn sýnt eindæma ófyrirleitni hann hafi í raun ekki grunað að ástandið væri eins slæmt og raun bar vitni líklega það hvað það bárust margar kærur vegna

og svona slæmt ef svo má segja

mest á óvart hið minnsta tuttugu og níu eru látin og yfir fimmtíu eru sár

eftir skotárás á

í Íran í morgun

var hluti af hátíðardagskrá til minningar um upphaf átta ára langs stríðs við Írak á níunda áratugnum óbreyttir borgarar voru meðal þeirra sem létust og slösuðust í árásinni þar af nokkur börn árásarmennirnir voru fjórir tveir þeirra voru skotnir til bana af lögreglu en tveir eru í haldi bæði hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið og önnur samtök andsnúin stjórnvöldum

lýstu yfir ábyrgð á fyrr í dag en stjórnvöld í Íran segja erlendar standa á bak við árásina seðlabanki Íslands kannar forsendur þess að gefa út rafrænt reiðufé seðlabankar víða um heim eru að gera slíkt hið sama til þess að bregðast við breyttum aðstæðum seðlabankinn kannar nú kosti og galla þess að í náinni framtíð fólk geti einfaldlega notað símana sína eða önnur snjalltæki

vörum og þjónustu án milligöngu viðskiptabanka þannig það er ekkert öðruvísi en rafrænt sem við notum í dag í greiðslumiðlun seðlabankar gefa út seðla og mynt það er reiðufé og það er án

þegar notuð eru kort og innstæður í bönkum sé alltaf mótaðilaáhætta eða hætta á að milliliðir í viðskiptum standi ekki í skilum eða greiðslugeta minnki

til um hvaða tæknilega form þetta muni mér finnst nú líklegra að það verði eitthvað annað heldur en kort en það mun framtíðin leiða í ljós Már nefnir tvær helstu ástæður þess að byrjað er að skoða þessi mál annars vegar tækniþróun og hins vegar hafi notkun seðla og myntar minnkað mjög mikið

þá vaknar sú spurning hvað gerist ef hún verður mjög lítil

lítil og og svo lítil að aðilar vilja helst ekki nota hana og nota eitthvað eitthvað annað enn séu þó stórar spurningar bæði hagfræðilegar og heimspekilegar sem þarf að fara yfir ég undirstrika það hafa engar ákvarðanir verið teknar um þetta við erum að byrja umræðuna um þetta hér á landi þetta er rætt mikið alþjóðlega enginn hefur tekið ákvörðun um að innleiða þetta hlutfall fjarnema við Háskólann á Bifröst eykst með ári hverju rektor segir mikilvægt að þeir nemendur sem búi á Bifröst njóti þorpsins kosta og það sé undir nemendum komið hvort skólinn bjóði einn daginn aðeins upp á fjarnám örar breytingar hafa orðið á nemendahópi Háskólans á Bifröst á síðustu tíu árum fjarnámið hefur sótt mjög á og nú eru áttatíu og fimm prósent nemendanna í fjarnámi sem skapar

tækifæri fyrir nemendurna íbúðirnar hér eru

vannýttar og miklu færri sem að búa hér íbúar voru flestir árið tvö þúsund og átta og þá var aðeins helmingur nemenda í fjarnámi þá var háskólinn með tvö hundruð íbúðir til leigu en nú hefur helmingurinn verið seldur það eru líklega

fækkað jafnhratt og hér á Bifröst þegar mest var bjuggu tæplega sjö hundruð manns

hvernig hefur þér fundist að vera hérna

litlu samfélagi og Vilhjálmur bendir á að fjarnámið laði að fjölskyldufólk og fólk

í vinnu það er jafnframt fólkið sem á erfiðast með að rífa sig upp

þótt á Bifröst sé leigan lág allt til alls og náttúran alltumlykjandi þetta er mjög barnvænt umhverfi mjög rólegt og svona bara það ræðst bara það eru nemendurnir sem að ákveða það við núna

að taka inn stærstu árganga á mínum tíma í grunnnáminu og meistaranáminu það er háskólanáminu þannig að í heildina þá gengur þetta ágætlega

hljómsveitin heldur stórtónleika í Eldborg í Hörpu í kvöld Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður er á staðnum Ólöf eru

þær eru að koma í fyrsta við spilum bara eftir eyranu þetta byrjaði allt með einni lítilli kisu sem sonur hennar bað hana um að annast síðan eru liðin sex ár og er nú með tvö hundruð ketti á heimilinu

ver öllum sínum tíma og fjármunum í að sinna þessum tvö hundruð kisum og reyndar nokkrum hundum líka

hún býr með öðrum sona sinna en sá yngri er fluttur að heiman er orðinn þekkt í bænum og ef einhver heyrir af heimilislausum ketti sem þarf að komast í fóstur þá er haft samband við hana eins og gefur að skilja er tíður gestur hjá dýralækninum

næturfrost í nótt

Sir Alex Ferguson sneri aftur á Trafford í dag eftir heilablóðfall

kvenna kláraðist og markadrottning sumarsins krýnd og Íslandsmeistararnir í handbolta karla biðu sinn fyrsta ósigur í úrvalsdeildinni í vetur formaður Læknafélags Reykjavíkur segir ekki víst að sjúklingar sérgreinalækna verði sjúkratryggðir eftir áramót heilbrigðisráðherra ætlar að una dómi Héraðsdóms um að óheimilt hafi verið að hafna umsókn sérgreinalækna að rammasamningi Sjúkratrygginga samgönguáætlun er íbúum á Suðurnesjum vonbrigði segir framkvæmdastjóri Sambands

sveitarfélaga á svæðinu ekki eigi að ljúka við tvöföldun Reykjanesbrautar fyrr en eftir fimmtán ár múslimar í Kína segja stjórnvöld vista börn í sérstökum þar sem þau mega hvorki iðka trú sína né tala móðurmál sitt þessu vísa yfirvöld í Kína á bug og segjast vera að vernda landsmenn fyrir hryðjuverkum símar og önnur snjalltæki gætu á næstu árum leyst hefðbundið reiðufé debet og kreditkort af hólmi seðlabankinn skoðar nú kosti og galla þess að gefa út til að bregðast við hraðri tækniþróun á tíu árum hefur íbúum Bifrastar snarfækkað um leið og hlutfall fjarnema hefur hækkað rektor segir það undir nemendum komið hvort dag einn verði aðeins boðið upp á fjarnám við skólann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 fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á rúv punktur is

verið þið sæl